Un cagarrachi de magu mentau Leo está a estudial encantamientus dun libru antígu. Mentris que pratica un encantamientu, s'aluna i prenuncia mal las palabras mágicas. De golpi i porrazu, sienti una muança estraña nel su cuerpu i s'echa cuenta de que s'á envertíu en una rana. Leo, agora en horma de rana, se sienti desesperau i no sabi cómu revertil el encantamientu. S'escapa del castillu del magu i s'entra pal monti, ondi s'encuentra una rana que la guipa i s'echa cuenta del encantamientu tamién, i l'izi que es mejol queal-si de rana. I ogañu sigui de rana.